nyannde feere, woodi deftere feere ha suudu kaaka am, jee ɗo jooɗi, mawnde, 'kullum' to mi joɗo to mi maɓɓiti deftere may to mi wari mi memi deftere may say kaaka am may haɗa am, 'kullum' to mi wari mi maɓɓitay say kaaka yam haɗa yam, to huunde may ɗo dama yam soosay, ngam nyannde de mi yahi mi memay deftere may o bi ta mi mema defeere may, ngam nyannde mi memi deftere may pat o yeccay yam nyannde mi mayata. Say mi hultiri mi walaa wara 'kusa' be deftere may 'kullum' nonnon 'kullum' nonnon, say nyannde kam say kaaka am may mayi, ɓe jahi ɓe iri mo say mi bi hannde kam to yiɗi say day mi maya ammaaa ni mi memay deftere may kam, nde mi wari mi memi deftere may say mi maɓɓiti deftere may say mi tawi deftere may ɗo mari inndeji himɓe ɓe tokkata mo 'bashi' ceede, bo o bi pat mo maɓɓiti defeere may laari hanko on yoɓata 'bashi' ceede may ko o walaa o yaha o tefa ceede may o yaha o yaɓa, so, diga nonnon say ƴobbi deftere den say mi maɓɓi de, diga nyannde may mi yecca ko moy say mi yahi mi ƴukkini defeere may ha pelle feere jee walaa mo yiyata, mi yahi mi ɗo tefa ceede ngam mi yoɓanamo 'bashi' maako.